游泳很重要啦比如说给小孩这样小孩一定要学游泳因为他们如果去做船啦还是去什么玩耍哪里有水的地方呀如果跌下去呢如果不会游泳死咯如果说游泳很重要咯小孩一定要教

我要做什么叻身体要健康要去运动就是说我现在运动也是说去跑而已一个星期去跑两次三次看天气咯天气好跑三次一次跑差不多六圈一圈是全部差不多是5 kilometer 啦

手机叻有很多种你如果线的话那种手机是比较老爷可能是比较便宜比较便宜 agak agak 不会超过四千的可能到两欠的话他的电线收不到的你收的到电线一定要要比较好的4000令吉以上的啦